Ninkira kubyama shaaha itaano z'ekiro konka nkaanye nkaabire niinyenda mbyame shaaha nka ina, nyimuke shaaha ikumi niibiri z'akasheeshe nyaame eshaaha munaana kuba izooba ryangye niriba riri, ahaakuba naatandika izooba kare, ninkoraho bingi ebirikungasha kandi ebirikunyamba kugyenda omumiisho kusinga naanyimukire kikyererezi nkakorahobikye kandi bitakunyamba.